Toko ge, ngone gahi ena ge, coho ena rasi, rai ngone tola ena ma sako, la ena sone gou-gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi ge so koroho-koroho, rasi ngone roca pake ena, pake ake koroho, rai ngone tola ena kene-kene, rai kalo ngone nyinga dahe osu ena bolo sinanga ena ge, ngone oro luto la so gahi uku toma aria, coma so sahu goroho igo, rasi ngone sinanga ena bolo ngone osu ena, rai rasi ngone oro rica se bawang, se joji, coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu-dabu la oyo ine ge ena saki